Mahakasiky e frein-gne bisikilety, e frein-gne bitsikilety izy io e da raha maromaro e magnambatambatren'azy, misy kabla amignao, misy poignet, misy gaine, izy io zany refa tia ho hazano e bitsikilety da pisay fosiny igny raha aloha aty igny da mipisa agn'igny <hesitation> pneu zany ny patin afara ary da mizano e bitsikilety.